Më pëlqen të mësoj të luaj në pianofortë sepse ofron një bazë të fortë për teorinë muzikore. Tingulli i tij është shumë ekspresiv dhe do të më lejonte të interpretoja pjesë klasike dhe moderne me shumë emocion.